Lu grapi buttigghi è 'n attrezzu ca si utilizza nni la cucina pi gràpiri li buttigghi cu lu tappu di sùvaru o li tappi di metallu. Lu grapi buttigghi po aviri na virrina ca trasi nni lu tappu di sùvaru pi poi putiri scippallu cu forza di la buttigghia o ci sunnu macari li grapi buttigghi cu na linguuzza pi putiri livari li tappi di metallu. Unu e l’àutru tipu si utilìzzanu cu li manu.